نولي ناخذ قرارات صحيحا, ومنتسرعش في الاختيارات متاعي, ومنهتمش بحاجات تافها كيما العلاقات والحب, ثما حاجات من أهم, كيما لقرايا, وكيما حياتي, وكيما صحتي, وكيما عايلتي, حاجات كيما هذي متتحقش إنك تخسر عليها برشا حاجات, خاصةً صحتك.